Hiin, yebi, tatu, neshi, tana, cihin, cenje, tundatu, cijishi, umpwa. Umpwa nibo oko, umpwa nibe yebi, umpwa nibe tatu, umpwa nibe neshi, umpwa nibe ta, umpwa nibe cihin, umpwa nibe cenje, umpwa nibe tundatu, umpwa nibe cijishi, woshi, woshi nibe oko, woshi nibe yebi, woshi nibe itu, woshi nibe neshi, woshi nibe ta, woshi nibe cihin, woshi nibe cenje, woshi nibe tundatu, woshi nibe cijishi, talace, talace nibe oko, talace nibe iyebi, talace nibe itatu, talace nibe neshi, talace nibe ta, talace nibe cihin, talace nibe tundatu, talace nibe cijishi, buhanda, buhanda nibe oko, buhanda nibe iyebe, buhanda nibe itatu, buhanda nibe nishi, buhanda nibe ta, buhanda nibe cihin, buhanda nibe cenji, buhanda nibe tundatu, buhanda nibe cijishi, dupu, dupu nibe oko, dupu nibe iyebi, dupu nibe itatu, dupu nibe neshi Dupu nibe oko, dupu nibe iyebi, dupu nibe tatu, dupu nibe neshi, dupu nibe ta, dupu nibe cihin, dupu nibe cenje, dupu nibe tundatu, dupu nibe cijishi, dupu ni woshi, dupuni woshi nibe oko, dupuni woshi nibe yebe, dupuni woshi nibe tatu, dupuni woshi nibe neshi, dupuni woshi nibe ta, dupuni woshi nibe cihin, dupuni woshi nibe cenje, dupuni woshi nibe tundata, dupuni woshi nibe cijishi, dupuni talace, dupuni talace nibe oko, dupuni talace nibe yebe, dupuni talace nibe tatu, dupuni talace nibe neshi, dupuni talace nibe ta, dupuni talace nibe cihin, dupuni talace nibe cenje, dupuni talace nibe tundatu, dupuni talace nibe cijishi, dupuni buhanda, dupuni buhanda nibe oko, dupuni buhanda nibe yebi, dupuni buhanda nibe tata, dupuni buhanda nibe neshi, dupuni buhanda nibe ta, dupuni buhanda nibe cihin, dupuni buhanda nibe cenje, dupuni buhanda nibe tundatu, dupuni buhanda nibe cijishi